مےٚ وُچھ ژٕ پننِس طرفس کُن تُہۍ ٲسِو بسہِ منٛز۔ اکھ لۄکُٹ لڑکہ اوس تۄہہِ سۭتۍ۔ مےٚ چھُ باسان سُہ چُھ تُہُنٛد بیٚنتھٕر۔